wontuun yaani miimea isaa chacharekoa kompo kasit gudiseen.ama kompoo kasit oreen, duub ishiinen lilaa aduu hinfetuu.yaan woan anin itoo laff burugee bisaan itbilbilee dub minkasa basee malin boo akdansaa gudet kasa basee duub dadineen dagart ak woan baatu.